Ya tae jafeŋ kamu anu ya kipi, a bɔ ii ta ii ya bɔ kɛ nu, ii ya bɔ bi. Kɛ niiɛ wakɔ wae, aa bɔ be niiɛ. Aa bɔ bɛ wi niiɛ seŋje. Jafeŋ kipi kanŋ, a bɔ be wakɔ. Aa bɛ wi wakɔ seŋje. Kɛ sana wae aa be wakɔ. Bɛma kankɛ mɔmu na anda kanŋ te. Sabu bhii wa ko mu anda jafeŋ kipi kanŋ bi bɔ niiɛ. ii ta wakɛ, a bɔ ii ya to nu, kanŋ kipi na, ɔɔ ii ya bɔ bi. Ii wa ii kɛmu bi, ii ya wa usuna keŋla. Ii be kɛmu usuna keŋla ii ta naa wa ii ya kipi kaŋmu anui jafɛŋ kipi. Bɛma ya kipie nu, mɔomɔ be a biia. Kɛ a toe ii boɔ keŋɔ, a kunŋ ii kpasia ɔɔ aa yɛ ii maŋgba, ai ya jafeŋ bi ai taa.